Hall värm? Kaeq, vanno inemiisi hiusõq tüküseq halliq olõma. Sis siin põh'amaal inemiisi silmäq tüküseq halliq olõma. Sis taivas um sakõstõ hall. Pilveq ummaq halliq vihmagaq. Jaq miä viil? Rohkõmb ei tulõq miillde.